Ny fomba tsotsotra mikasiky ny fisintomana loto amin'ny rano, na filtre zany izy karazana ter- termôsy hafaka hanintonana loton-drano ary misy karazana fanafody koa ao anatiny, mamono ilay microbe.